komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld segjum við frá skólakrökkum frá Venesúela sem aðlagast nýjum skóla heyrum af vélmennakeppni í Kína þar sem

voru meðal keppenda og kynnum okkur starfsemi vita ég heiti og nú verða sagðar

grunnskóli í Perú hefur undanfarið tekið vel á móti krökkum frá Venesúela en þúsundir barna hafa þurft að flýja

landið með fjölskyldum sínum á síðustu árum aðallega til annarra landa í Suður Ameríku þau hafa farið frá Venesúela vegna þess að þeim finnst ástandið þar ekki nógu öruggt miklar deilur hafa verið í Venesúela um það hver á að ráða landinu og hvernig sum önnur lönd hafa bannað Venesúela að versla við sig en það kallast viðskiptaþvinganir þess vegna hefur verið skortur á mat lyfjum og

alls konar þjónustu og sumir fara til nágrannalanda þangað til ástandið hefur lagast börn sem flýja til annarra landa þurfa auðvitað að fara í skóla en það getur tekið tíma að aðlagast nýju skólakerfi skólinn Al

í Perú er með áætlun um hvernig best sé að taka á móti kennurum og nemendum frá Venesúela sextíu börn frá Venesúela hafa setið á skólabekk í Al

skólanum en þar eru alls fjögur hundruð nemendur skólastjórinn segir að það sé sjálfsagt að hjálpa börnunum frá Venesúela og auðvelda þeim að halda áfram í skóla án vandræða alþjóðleg

var haldin í fyrsta sinn í Peking í Kína þar sem lítil vélmenni frá öllum heimshornum sýndu kúnstir sínar vélmennin sem taka þátt hafa átta mínútur til þess að leysa fjölmargar þrautir eins hratt og mögulegt er þrjátíu og þrjú lið víðsvegar að úr heiminum eiga vélmenni í keppninni einu liði sem kom frá Þýskalandi var boðið að taka þátt með nokkur

sem liðsmenn hafa verið að þróa þeir segja reyndar að það hafi tekið þau svolítinn tíma að venjast loftslaginu í Kína þar sem þau kepptu utandyra en þau komust á endanum í og gátu spilað einn skipuleggjenda hátíðarinnar segir að hún kveiki vonandi áhuga ungs fólks á gervigreind og rannsóknum sem tengjast henni

stendur yfir í tvo daga og alls kyns þrautir eru í boði vélmennin dönsuðu og sýndu hæfileika sína og sönnuðu að margur er

þótt hann sé smár með bættri tækni um borð í en hvað eru vitar og hvað gera þeir nákvæmlega vitar eru aldagömul tæki til þess að leiðbeina skipum og flugvélum þeir eru yfirleitt háir turnar sem senda frá sér ljós úr stóru glerhýsi á toppnum og stundum líka hljóð þeir eru nálægt sjó á mikilvægum

stöðum þar sem sjómenn geta séð þá skip í gamla daga höfðu ekki nútíma staðsetningartæki til þess að sigla eftir þess vegna þurftu þau að nota ljós frá vitum til þess að reikna út hvað væri langt í land þeir nýtast aðallega í myrkri eða vondu veðri þegar skyggni er lélegt skyggni þýðir hversu vel maður sér á ákveðnu svæði það sem gerir skyggni lélegt er til dæmis þoka myrkur og snjókoma elsti vitinn við strönd Íslands var reistur á

á Reykjanesi árið átján hundruð sjötíu og átta í gegnum tíðina hafa verið í þeim

sem passa upp á að vitinn lýsi en í dag eru þeir yfirleitt sjálfvirkir síðasti

í Svartfjallalandi segir að ef vitinn bilar eða eldingu slær niður í hann hann segir að það geti verið erfitt og stundum einmanalegt að vera í vitanum sérstaklega í vondu veðri en það sé nauðsynlegt sjómenn sem sigla fram hjá

en þegar þeir hafa komið auga á vitann segja margir að þeir finni til öryggis að vita af einhverjum í landi sem fylgist með í Atlanta í Bandaríkjunum er haldin svokölluð þar koma nokkur hundruð hundaeigendur og aðrir gestir saman og sýna og sjá hunda klædda í alls kyns búninga sumir voru klæddir sem ofurhetjur aðrir sem geimfarar eða persónur úr stjörnustríði og einn sem pítsa